हारों काम चोड़ दिन थोड़ हो जाए, हाई रांजोने, हाई खायो, हाई दाणों शाके, हाई पाक्यों। इत्रांग दाणाती लागे की ती, आपने इत्रांग थुबानों भी पड़े। कारण चोड़-चोड़ दिन काम ने विचार भी करनों पड़े। उतावल करे ती काम ने होगे, कुद्धू काम ने होगे। हाई आज भोनने मुझे ती कहा, आज चोड़ ने नोकरी लाग जासे। आपने इत्रांग थुबानों भी पड़े। कारण चोड़ दिन काम ने होगे, कुद्धू काम ने होगे।